पोलिश संस्कृतायत इतिहास, लोककथा आनी आव्रिल्ल्या प्रभावांचो मेल जाता। तातून कला, संगीत, साहित्य हांचि बारीच परंपरा आस। हांगा चोपिन आनी मारी क्युरी सारकिल्ले उल्लेखनीय व्यक्ति आस। नाताळ, आनी ईस्टर सारकिल्लो सुटी लोक कुटुंबा वांगडा मनातात। माट्येची आईदना, आनी पारंपारिक कारिगिकाय महत्व आस।